Një zgjidhje mund të ishte përpjekja për të kolonizuar hapësirën, duke ndërtuar stacione hapësinore të banueshme o duke eksploruar planetë të tjerë ku mund të jetojmë. Do të ishte një sfidë e madhe, por me burime të duhura, njerëzimi mund të përshtatet.